आधुनिक घर और पारंपरिक घर अगर मु घर खरीदबो चाऊ तो आधुनिक घर खरीदूंगू क्यों। क्योंकि आधुनिक घर में आज कल सब तरह की सुविधा रेवे और पारंपरिक घर में वो सुविधा नि मिले जो आज अपन को मिल सके पारंपरिक घर पुराने जमाने के घर रे उमे लेटबाथ की सुविधा नि मिल सके और जसा उमे कच्चे मकान रे। और आधुनिक घर में सब तरह की सुविधा ऊपर छत पक्का मकान सब तरह की सुविधा रहती है। इस कारण में आज आधुनिक घर लेना पसंद करता हूं। क्योंकि आधुनिक घर सुंदर और सुहाना होता है सब तरह का वातावरण मिलता हैं।